أول شيء بيكون ظروري عنا مكونات أول شيء بيجيب إلي هو <hesitation> الخبز وشريحة اللحم ولو عنا جبنة وبعدين بيكون معانا شرايح خظار إللي زي الخيار والطماط وكاتشف ومايونيز إذا ودكم بعدين إذا ودت بعدين بتبدأ التحظير بتحط الخبز وبتحط عليه اللحم وبتحط الجبنة وبتحط الخظار وبتحط المكونات الإظافية بتغلق بتقسمه يا نصين أو أرباع وبكذا بيكون إن شاء الله جاهز و لذيذ.